Fomba hanamboarako sakafo tsy misy hena nefa voalanjalanja sady misy izay ilaina ara-tsakafo rehetra dia ny fandrahoana trondo maina sy angivy ary koa ny ovy afangaro, izy ireny dia manome otrikaina marobe isan-karazany izay a- vokarin'ny hena ihany.